Fiangaliana zava-kato fantako a: sary hosodoko, sary vôngana ohatra hoe sarinà omby, na tononkalo, agnano, tantara, kabary, misy koa tantara foronina, misy koa tantara sombin-tantara, tantara tonoana aminà radio.